no sinä vielä muistat ne mummosi hautajaiset
kyllä muistan minä olin silloin kuusivuotinen niin muistan minä siltä ajalta
missäs ne pidettiin
tuolla mummolassa tuolla pohjoispäässä kylää sitä paikkaa me sanottiin vain jotta - pohjoisen mummolassa sehän oli se isän syntymäpaikka me kyllä asuttiin silloin jo täällä tällä tilalla millä nytkin asutaan
no kuinkas ne sielläkös se oli se mummon ruumis pidettiin siellä
siellä siellähän se mummo kuoli niin siellä hänen kotonaan
no kuinka se siellä siellä sitten sieltä sitten vietiin kirkolle vai
niin sitten vietiin - hautajaispäivänä - kuoleman perästä yhden viikon oli se ruumis siellä aitassa siellä hänen kotonaan aitassa säilytettiin ja sillä välillä järjestettiin hautajaiset ja kutsuttiin vieraat silloin kutsuttiin vieraita ihan jo edellisenä iltana ne olivat jo etäisimmät vieraat yötä ja sitten oli seuraavana aamupäivänä oli siellä tarjoilu ja ja sitten lähdettiin viemään hautaan kirkolle hautaan ruumista ja sinne ruumis vietiin ainakin silloin hevosella ja ja muutkin hautajaisvieraat kulkivat hevosilla niin jotta oli ihan useita kymmeniä hevosia aina jäljekkäin sitten ruumissaatossa
no ne kellot soivat siellä sitten
ei ai niin kirkonkellot soivat vaan ei ollut noissa hevosilla ei ollut mitään aisakelloja eikä milloinkaan hautajaissaatossa käytetty mitään kulkusia eikä aisakelloja kellot soi siellä tapulista ne sitten kun jouduttiin sinne tapulin juurelle jos ei milloin kirkossa siunattu ja harvemmin sitä ennen siunattiinkaan kirkossa niin tapulin juurelle ajettiin ensin ja siitä sitten suntio meni soittamaan kellojaan sitten lähdettiin laskeutumaan hautausmaalle ja niin kauan soitti kun ne ihan siellä hautaus toimitettiin sitten sinne on noin toista kilometriä hautausmaalle sinne Hammaslahteen päin on siellä hautausmaata
no siellä jo sitten kirkolla syötiin
niin silloin kun hevoskyydillä kuljettiin niin se meni hitaammin niin kirkolle otettiin eväitä ei meillä ei tästä Heinävaarasta monetkaan vieneet mitään syötävää muuta kuin kahvitarjoilu kahvit siellä juotiin vaan tuolta - kirkon takapuolelta niin kaikilla oli - ruoka-aineetkin mukana kun sieltä on pitempi matka tästä kymmenen kilometriä vain niin kotiin tultiin vielä sitten päivällistä tai iltasilla ilta päivällistä syömään kun aamusilla lähtiessä syötiin täällä kotona
no minkäslaiset ne oli sitten siellä ne mummon siellä ne hautajaispidot
niin ne siihen aikaan nyt talolliset ja semmoiset varakkaammat laittoivat -- ruokapidot ja jo useammaksi yönseuduksi niille etäisimmille vieraille ja sitten oli tapana jotta ruoka laitettiin aina seisoviin pöytiin jos talossa ei ollut kuin yksi pitkä perheen pöytä niin niitä käytiin naapurista lainaksi ja mummon hautajaisiinkin kun pidettiin siellä suuressa tuvassa ruokatarjoilu pidettiin niin panivat ihan kolme pitkää pöytää pitkin puolin yhteen jaksoon ja niin paljon siihen järjestettiin sitten lautasia ja paistivatia ja kaikkia mitä oli niitä ruokia ja aina yksi sitten se pitkä pöydällinen kun aina söi kun vieraita oli paljon niin toiset odotti ja sitten kun yksi pöydällinen oli syönyt sitten ne nousi pois ja toiset järjesti uudestaan ja jokaisen pöydällisen alussa joku semmoinen vanhempi mieshenkilö veisasi ruokavirren aina pari värssyä vaan en muista enää kun olin niin vielä nuori niin en muista mitkä värssyt ja mistä virrestä veisasi yksi sokea Nupponen oli joka oli hyvin hyvä laulamaan ja veisaamaan
ai sitä oli monet pöydät siellä
monet pöydät pääkkäin pantiin ihan tuvan - poikki tuvan perukan ihan niin pitkä pöytälaitos
no minkäslaista ruokaa sitä pidettiin ennen pidoissa
no sitä oli nyt eturuokana oli - lanttulaatikkoa ja perunat ja - uunipaisti
potakkaa
se oli aina ennen ja potakkaa niin potakat kuorittiin ja keitettiin ja sitten mitähän sitä nyt lie vasikka syltyksi sanottiin vasikkahyytelöä oli ainakin silloin ne teurasti vasikan ja teurastihan ne aina jonkun elukankin ihan ihan suuren hiehon tai minkä jotta oikein tuoretta hyvää lihaa oli uunipaistiksi sitten ja -- sianlihaa ja semmoista ja sitten jälkiruokana niin se oli melkein aina se oli joka pidoissa niin taisi olla mummonkin pidoissa tuommoinen sanottiin - rusinasopaksi vaikka siinä oli sekahedelmiäkin seassa sitä sai keittää jo päivää ennen ja jäähdyttää suuriin astioihin niin jotta sitä riitti ihan koko - hautajaisaikana jälkiruokana syödä kahvitarjoilussa ei ollut pikkuleipiä silloin eikä kakkuja ei kuin vehnästä sitä leikkasivat isot palaset tuoretta vehnästä
olikos sitä vielä sitten - niin kuin sitten jälkipäivinä pidettiinkös sitä hautajaisia
no sitten kutsumattomia vieraita - joita ei ollut kutsuttu ja niin niille vielä pidettiin sitten ne ihan itsestään tulivat sitten ja ja laitettiin sanojakin jotta tulkaa nyt semmoiset varattomammatkin syömään sinne ja niitä sitten sanottiin ja jos kuka tuli aiemmin sinne silloin hautajaisaikaan niin niin niitä sanoivat kuokkavieraiksi vaan kaikkihan ne syötettiin ja juotettiin
ai siellä mummolassa oli iso porstua
niin siellä oli hyvin iso porstua ihan ja siitä kahden puolen oli sitten kaksi isoa tupaa ja perältä meni sitten ovi kammaripuoli siellä oli kaksi kammaria se oli semmoinen vinkkelirakennus niin sitten hautajaisissa tuotiin hautajaisten ajaksi tuotiin ruumis siihen porstuaan kun oli talvi niin ei jätetty ulos
ai sinä olit hyvin paljon siellä mummolassa ennen
niin kun mummo sairasti ja täti hoiti häntä siellä oli isän sisar yksi siellä mummolassa joka hoiti mummoa niin sitten kun mummo tuli jo niin huonoksi jotta katsoivat jotta ei mahda enää yön ylikään jaksaa olla niin sitten äiti kertoi jotta kun hän he täällä meidän nykyisellä paikalla olivat jo niin hän hän oli nähnyt kun ulkona oli korppi lentänyt ja ronkkunut yli pihan kulkiessaan tuosta yli pihamaan niin äiti oli sanonut oli niin vanhanaikainen taikauskoinen jotta oli sanonut nyt se mummo voi kuolla ja tulivat isän kanssa sitten hevosella sinne ja niinhän se tapahtuikin vaan eihän se korppi tietysti tiennyt sitä vaan ne vanhat ihmiset uskoi semmoisen jotta korppi ilmoittaa semmoisen tapauksen tulemisen oli hyvin - ronkkunut tosiaan vaan miten se korppi ronksuttaa niin äiti oli sanonut lähetään nyt katsomaan mummoa se voi kuolla kun korppi lensi yli pihan
no täällä vielä vähän muistetaan sitä Askain nimistä pappia
no eihän se enää minun eläessä ole ollut Kiihtelyksessä pappina vaan minulle kertoi yksi vanha ihminen Tiina Nupponen jotta hänen isänsä nuorena ollessa on ollut Kiihtelyksessä Askain niminen pappi vaan sitä on kansa nimittänyt Asikkaispapiksi ja sen Askainin aikaan kun on kinkerit ollut täällä Heinävaarassa niin sitten minun isoisällä on ollut tuolla Vatalassa kaksi renkiä aikuista miestä niin minun isoisä tai ukoksihan sitä sanottiin ukko on laittanut ne kaksi renkiänsä kinkeriin ja siellä niin ovat totelleet senaikaiset miehet vaikka ei osanneet mitään ei yhtään puustainta niin on uskaltautuneet lähtemään kun ukko on vain käskenyt menemään ja siellä sitten kun pappi on istunut pitkän pöydän päässä ja ottanut siihen oikein ison kirjan ja sitten - oli siihen aikaan semmonen tapa jotta jokaiselta numerolta kutsui aina sitä sanovat huutamiseksi jotta pappi huusi aina sen numeron talosta kaikki aikuiset siihen - luokseen sitten ja vuorotellen siinä ensin sisälukua tutkinut sen verran sanonut jotta - luehan nyt tuosta ja neuvonut mistä paikasta no sitten kun ne rengit on seisseet siinä Vatalan numerolta niin on käskenyt lukemaan ensin Nupposta ja Nupponen vain on katsonut kirjaan eikä ole tuntenut yhtään puustainta niin sitten on sanonut no toinen mies sitten on toinen renki taas katsonut kotvan kirjaan eikä ole mitään lähtenyt tulemaan niin pappi on noussut seisaalleen ja pannut kätensä yhtä aikaa kummankin rengin päähän ja jauhanut tukasta - kummastakin yhtä aikaa eikä ne ole ruvennut vastaan tappelemaan kun ei kerran osanneet lukea vaan se Pekka Nupponen oli päättänyt silloin jotta ei minua ensi kinkerissä tukisteta ja sitten kun oli sieltä kinkeristä tulleet niin se oli sitten ukkoa pyytänyt isoisää jotta jos ostaisi hänelle aapisen niin hän rupeaisi opettelemaan lukemaan jotta onhan tämä nyt häpeä että ei - osaa iso mies mitään lukea ja ukko on tuonut sitten aapisen ja ja sitten siinä on ollut mummolassa sen ukon veli Matti Vatanen semmoinen vanhapoika niin sitten se on se Pekka Nupponen ja toinen renki kanssa pyytäneet jotta jos saunassa opettaisi kun ei ilkeä - tuvassa opetella ja kun sauna oli lauantaina lämmitetty niin se on pyhänä ollut lämmin sitten niin siellä on hyvin ahkerasti opetelleet ja Pekka Nupponen on vuoden sisälle oppinut sitten oikein selväksi sisälukijaksi ja ja katekismusta osannut jo ulkoa aika paljon ja sitten on ollut mukava mennä jo kinkeriin seuraavana talvena niin semmoisia ne on sitä on siihen aikaan vielä minun ukon kuolemasta on sata viisi vuotta ja hän onkin kuollut niin nuorena jotta neljänkymmenen vanhana vaan on ennättänyt kumminkin hän jo olla hyvä lukija ja rengitkin sillä tavalla oppineet siinä ja sitten kun se Pekka Nupponen on oppinut hyväksi lukijaksi niin ukko on sitten - Pietari-matkaltaan tuonut tuliaisiksi raamatun ja tuo minä sen raamatun väliin kun se Pekka Nupposen tytär kaikki tämän kertoi ja ihan näytti minulle niin havainnollisesti millä tavalla se on tukistanut niin se Askain niin niin minä sitten sain se minulle lahjoitti sen raamatun ja minä vein tänne Kiihtelyksen museoon ja kirjoitin siihen sen tapauksen jotta sen aikaisia renkejä on uskaltanut tukistaakin ja nyt se pappi Askain nukkuu siinä meidän kirkkomaassa aivan ne lähekkäin nukkuu niiden - tukistettavien renkiensä kanssa Pekka Nupponen on kanssa siihen haudattu ja siihen on minun ukkokin haudattu
kukas se oli se - saksa-Vatala - Vatanen
no se minun ukko sehän se on jo niin nuorena harjoittanut semmoista kauppaa jotta on monen hevosen kanssa kierrelleet maakunnassa ihan tuolta ihan toisista pitäjistä Pielisjärveltä ja hyvin pitkiltä matkoilta voita ostamassa putsittain ja sitten nahkoja ja oikein monella hevosella lähteneet täältä - viemään sitten Pietariin niitä ja sieltä tuoneet sitten samoissa - hevosien kuormissa sitten suolaa ja jauhoa ja ne on ollut kuleissa ne on kulittain sieltä vaihtaneet sitten ja täällä maakunnassa sitten myyneet niin siinä mummolassa kun on ollut sitten se se isoisä ja tietysti koko talonväkikinhän se on sitä kauppaa auttanut siinä - myynnissä niin sitä on sanottu - saksa-Vatalaksi
ne on siinä myyneet täällä ympäri
niin siellä kotonaan myyneet sitten ja ja taas vaihtaneet voihin ja niitä ja eihän niillä paljon rahaa ole ollutkaan silloin köyhemmillä ihmisillä vaan ne on tuoneet aina jos on kenellä ollut lehmä niin aina voimytykän eihän ne niitä voita ole kilonpaloilla laittaneet ne on kupin pohjaan vain aina panneet ja minäkin muistan kun olin tuolla vielä minunkin aikuisena ollessa kun olin Oskolan kaupalla niin sinnekin toivat ne mökkiläiset vain kupin - pohjaan säästettyjä voinmytyköitä milloin oli riepu peittona milloin mikin vaan siihen oli tillustelleet sen voin
tillustelleet
mm mm
mitä se tillusteleminen on
no sen kun siitä tillustellaan voista pois hera ja sitten tuota suolavesi pois ja jotta se tulee puhtaampaa ja siihen sitten tiukkaan painellaan voikapustalla jotta pysyy sitten hyvässä läjässä semmoisiin sillä lailla ostettiin kauppoihinkin semmoisia ja sitten ne pakattiin vaan silloin kun minä olin kaupanhoitajana silloin pakattiin ritteleihin semmoisiin tuotiin pääkaupalta - ne oli ostaneet niin toivat ritteleitä ja niihin pakattiin ne semmoiset voipalat
no täällä on talia talia ostelleet
on taliakin ostelleet ne on tuota en minä tiedä - onko ne -- mitä varten ne on sitä talia vaan taloissa valmistettiin ainakin semmoisista rasvoista tali joka hyytyi kovaksi ja sitä käytettiin aina lapikkaihin ja rukkasiin voiteluun niitähän piti kenkiä talvella voitaa vähän päästä kuivattaa ja sitten taas voitaa ja lämpimässä uunin lämmitessäkin usein vedätettiin siinä tulen lämmössä ne se tali sitten kenkiin niin sitten se ei vettä vetänyt se nahka niissä pysyi jalat kuivempana ihan vakituisesti talia pidettiin semmoisena voiteena
kynsirasvaa
niin sitten semmoisista kun elukan koput tai ihan siitä polvesta asti se alaosa otettiin erikseen ja niistähän sitä sitten valmistettiin - koppurokkaakin vaan niitä kun ensin kuivattiin uunissa padassa niin niistä pääsi semmoista rasvaa irtosi siihen padan pohjaan joka ei ollenkaan hyytynyt ja sitä sanottiin kynsirasvaksi ja sen sitä ottivat vanhat ihmiset ja nuorillekin ihmisille hiuksiin voiteeksi tukkaa voitivat sillä ja sanovat jotta se hyvästi selviää kun lasten - lapsillakin oli pitkät tukat silloin niin ja ne kun meni hyvin sekalutta eikä tahtonut saada selviämään vaan kynsirasvaa kun sipaisivat niin hyvästi selvisivät ja ihan vanhat ihmisetkin käytti sitä tukassaan niin niillä oli niin vahvat tukat sitten jotta ne ei kulunut sitä varten kynsirasvaa
ai sitä oli koppurokkaa
ne aina kuivattiin ennemmin ne koput ja niistä se jäi se kynsirasva vaan sitten ne koput otettiin vain siitä talteen ja sai keittää vaikka vielä talvella niistä koppurokkaa ne säilyi kuivattuna ei niitä viety aittaan ne oli sisässä vasussa jossakin semmoisessa peitetyssä paikassa ne kuivatut koput ja päät päätkin siivottiin aina lehmiltä
no mitäs niistä mitäs niistä keitettiin
no sitä rokkaa niitä vain pantiin ryynit pantiin ensin ohraryyniä aina pantiin ja sitten ne yhtä pitkään sai kiehua eihän ne kuivatut koput eikä pää puolikkaat niin väleen kypsynyt niin ne sai ihan yhtä pitkään kiehua kuin ryynitkin toiset panivat ihan uuniin eivät kehdanneet hellalla keittää niin pitkään niin panivat uuniin niin kuin uunipaistin vain sinne veden vedet vettä ja ryynit ja koput niissä oli suurissa taloissa kun teurastivat hyvin monet suuret elukatkin ja monet tiinulliset aittaan lihaa niin niin sanoivat jotta ne rengit varsinkin kyllästyi siihen koppurokkaan - mitenkäs se oli yksi laulukin kun ne semmoiset kerjäläiset sitten niitä oli saaneet kanssa hyvin toisista taloista niin kun joudut kerjuu-ukoksi niin kiiskiä kerjäät kukoksi vaan oli se siitäkin - kopuista miten ne niitä antoivat hyvin kerjäläisille
niin se Muoso Eskelinen oli teillä perunankaivannassa potakankaivannassa
niin oli kun aina isä piti semmoiset perunankaivajat jotta ei itse - tarvittu me eikä vielä silloin hevosella älytty nostaa perunaa niin sitten se tuota yhtenä syksynä palkkasi Muoso Eskelisen ihan koko syksyksi sitä perunaa niin silloin vielä kaivoivat lapiolla ei ehkä edes älynneet kihvelillä kaivaa niin jotta kaksi ja kolme viikkoa meni sitä potakkaa nostaessa ja sitten me veljen Taunon kanssa jouduttiin keräämään niitä jotta ihan jo kyllästytti se keruu niin se - Muoso sitten niin kuin meidän huviksi lauleli hyvin potakkaa nostaessaan vaan eihän me naurattihan meitä kun se semmoista lauloi jotta en minä osaisin minä sen nuotinkin vaan en kehtaa nuotilleen jotta lauloi jotta leskeä minulle tarjottiin vaan en minä leskestä huoli lesken luut ne kalisee kuin vanha karmastuoli me aina sanottiin Taunon kanssa leskihän tuo onkin kun - Maijastiinalla on jo kolmas mies hän ja sitten se oli yhtenä talvena meillä halonteennissä se Muoso ja sitten rupesi uunin viereen penkille ettonelle yhtenä päivänä ja siitä kun nousi sitten niin sanoi jotta minä sitä kuulun ihan päivälleen sanoi ensi vuonna kuolevan Tauno sanoi veljeni sitten jotta me oltiin sitten jo aikuisia kun se oli halonteennissä niin Tauno sanoi no mistä sinä tiedät niin sanoi jotta unikakkiainen sanoi tuossa kun pyllötin ettonella niin sanoi ihan päivänkin milloinka kuolet ja Tauno pani ylös sitten sen päivän ja naurattihan meitä vain sitten se ja ja kun ihan pikkuista ennenkin kulki ikkunan alitse tuota piennarta myöti tuonne naapuriin Koljolaan niin me sanottiin no vielähän se Muoso elää niin vaan eipäs mitään kun kuolla nöksähti pois just samana päivänä kun unikakkiainen sanonut - oli
mikäs sen
halvauksen
mikä se unikakkiainen oli
no tietysti unessa kuullut vain niin vanha kansa sanoi sitä - unikakkiaiseksi joka haastaa unessa jotakin mikä lie sitten heillä ollut se kakkiainen en minä tiedä joku taikanimihän se on ollut kakkiaisen ne kun vanha kansa hyvin unista ottivat aina merkkiä ihan aina ne --- unikirjatkin oli toisilla ja sitten ne jo niin osasivatkin selvittää ne unet jotta mitä se merkitsee vaan tuo Muoson unihan tuo oli ihan selvä no niin se kuolikin
no täällä oli niitä ajelustajia ennen
niin se köyhempi kansa joilla ei ollut elukoita itsellä eikä eikä sitä talveksi mitään teuraslihaa ei ollut laahtia ollenkaan niin ne aina kun talot teurasti niin silloin ne syksyllä vielä sulan maan aikaan lähtivät kiertämään ympäri kyliä ihan monissa useammissa kylissä missä pikkuisenkin tuttavia oli niin ne kiersivät sitten ottivat kontin selkäänsä ja lähtivät ajelustamaan sitä sanottiin semmoista kerjuuta ajelustamiseksi ja ne sai suurista taloista aika paljon hyvät - paremmat ihmiset antoi vielä muutakin lihaa vaan sitten semmoiset tarkemmat ihmiset niin antoivat koppuja ja sisälmyksiä niille vaan saihan ne ihan pienet korvolliset aina suolata meidänkin tuvassa kun asui kolmet loiset ja annettiinhan niille jo mekin vaan sitten ne lähti kiertämään ja kun tulivat niin ihan pienet korvolliset suolasivat talvilihaa sitten ne oli yksikin Riitta oli joka asui meidän tuvassa niin se oli meidän entisen mökkiläisen leski ja sitten se muuttautui meidän tupaan asumaan niin lähti syksyllä ja minä rappusilla seisoin kun se lähti niin meni jo hunttasi aika pitkälti kun juoksi vaan sitten kääntyi takaisin ja sanoi käännyin sanomaan sinulle jos tuonne tien oheen -- satun jäämään jotta jumalan - keralla lähden kuppasemaan
ai Jumalan keralla
jumalan keralla ainakin keralla minä sanoin no sen kerallahan se onkin hyvä kuppasta sanoi ajelustamaan lähden Keskijärven puoleen ja niin Riitta toi aika paljon sitä lihaa sieltä ja meidän antoi äiti oli kanssa hyvin antelias ja äitihän se antoi paljon sitä piimääkin säästettiin aina ja vietiin ihan rainnallisia ja tuvassa kun kolmet loiset oli niin niille pidettiin piimä loppumaton ja ne tuvan eukot kehräsivät koko talven pellavasta ja ja noita - villalankoja kehräsivät ja siitä saivat sitten maidon ihan säännöllisen maidon kun niiden miehet lähti jo syksyllä kun vain lumi tuli niin noiden - etäsavottalaisten kanssa sinne raatomieheksi joka talon kun aina lähti talon mies ja hevosen otti niin se varasi jo siitä kylästään raatomiehet mukaansa ja tuonne sanoivat jotta monta sataa kilometriä ihan tuonne nykyään se onkin Venäjällä se maa jossa ne kävivät tuolla ihan rajoilla olemassa monta kuukautta ihan keväällä vasta tulivat aina eikä yhtään kirjettä saaneet ne eukot niiltä ukoiltaan vaan ne arvasi jotta tuleehan ne sieltä kun vain loppuu sieltä ne savotat kun rospuutto tuli eikä voinut enää tehdä siellä sitten ne ilmestyi ja niillä oli sitten taas rahaa mukana vaan eukoille varasivat aina säkin jauhoa ne syksyllä leikkasivat jauhon jauho jyvän ja myllyttivät ne valmiiksi eukoille lähtiessään ja sitten kun ne talosta maidon sai ja ja vähän voita ja ajelustivat lihaa sillä tavalla ne elivät ja ne oli niin iloisia ja mukavia minä muistan meidänkin nuo loiset vaikka ja oli niillä lapsiakin vaan kyllä ne oli iloista väkeä vaikka oli niin yksinkertainen se elämä samassa tuvassa kolme perhettä oli aina ikkuna ikkunan kohdalla oli pöytä joka perheellä ja siinä seinällä pikkuinen hylly jossa oli astiat ja sitten semmoinen kirstuksi sanoivat jossa säilyttivät semmoinen nelikanttinen kirstu ja se oli lukollinen siinä pitivät - sokeripalat niin sitä harkkosokeria kun ostivat ja siitä ne aina särki vähän sitä sitten ja oikeata kahvia eihän sitä mahtanut olla mitä juodakaan mitä he lie oikein ryyppineet keittihän nuo siellä meidän tuvassa ei ollut ensin hellaakaan siinä oli vain haahlat niin niissä kaksi haahlaa riippui niin niissä ne keittivät ja sitten sitten jo lopulta isä laitatti hellan jotta saivat jo kolmirinkisen hellan niin sai joka perhe keittää yhtä aikaa siinä ja perunastahan ne hyvin paljon keitti ne kasvatti talon pellossa paljon perunaa niin jotta niillä oli ja - jollakulla oli niistä lehmäkin ja ja muutama aina piti kesän ajan sianporsastakin kun saivat heiniä paljon sialle niin ne sitten mitä he lie hänelle muuta syöttäneet saivat pienen lahdinkin semmoiset - joka uskaltautui sianporsaan ottamaan
no sitten täällä on ollut pappina Relo-niminen mies
niin se on ollut kappalaisena kun tämä meidän seurakunta on ensin perustettu kappeliseurakunnaksi Tohmajärven yhteyteen kun me ollaan kuuluttu Tohmajärveen hyvin kauan aikaa niin niin tuota sitten se Relander on hänen nimensä ollut niin vaan kansa on kutsunut Reloksi niin on ollut just silloin pappina vielä kun isä oli rippikoulussa vaan oli kuollut - ennemmin jo kuollut tuolla onhan ne vuosiluvutkin milloinka se on kuollut ennen kuin minä olen syntynyt vaan isä kertoi jotta se oli hyvin sukkelaotteinen semmoinen ja kun yksinään on tätä seurakuntaa silloin hoitanut aika pitkän aikaa siitä lähes kaksikymmentä vuotta se on ollut pappina ja - suurimman osan aikaa yksinään hoitanut ja silloin kun tuo Pyhäselkäkin kuului vielä tähän meidän kappeliseurakuntaan niin tämä on ollut iso pitäjä ja niin se on hirveän usein sitten maaseudussa -- tai muualla kylissä joutunut käymään isän rippikouluaikaankin on kerran pitänyt lähteä ripittämään yhtä vanhaa ukkoa joka Hammaslahdessa on ollut kuolemaisillaan sinne - on tuotu sana jotta lähteä kiireesti jotta se on niin huono niin se on se Relo sanonut siinä kirkossa kun rippikoulu on parhaillaan ollut jotta isälle jotta pidä sinä Vatanen tuota rippikoulua niin minä pistäydyn Hammaslahdessa ripittämässä yhden kuolevan ukon ja niin oli - pannut hevosen valjaihin sillä on ollut kuuluja - juoksijahevosia sillä ukolla Relolla niin se on lähtenyt sillä on ollut hyvin ihan nyt vielä oli sanovat ei ole kovin monta vuotta kun vielä on Relon rippikärryt ollut tuolla yhden talon vanhan navetan vintissä niin nyt näet ei sitä ole löydetty me on etsitty ihan sillä on ollut - semmoiset pienet kärryt joilla se on ajanut ja ihan kuulu siitä kovasta ajostaan kun se on niin sukkelaan aina käynyt siellä niin sitten kun on tullut isä vielä kertoi jotta ei hän saanut oikein niitä tottelemaan yksikin poika oli ollut saarnastuolissa kerronko minä sen niin saarnastuolissa ollut kun ukko Relo tullut ja on saarnannut siellä jotta minä saarnaan satuja niin pitkiä kuin suksen latuja minä veisaan virsiä niin pitkiä kuin kirkon - seinähirsiä isä sanoi hän säikähti ihan hirveästi jotta tuommoisen teki ja meni sinne saarnastuoliin kun papin tullessa sattunut
no mitäs
semmoinen hävytön ollut ja sitten se ollut täällä oli Pieni Mikko semmoinen pieneksi Mikoksi sanottiin hyvin isopartainen ukko sehän oli vielä silloin kun sinäkin olit täällä viimeksi se ukko eli vanhahan se oli niin se on ollut mummolassa kanssa renkinä siellä pohjoisen mummolassa ja kun se on ollut hyvin vallaton niin mummo on sitten varustanut sen rippikouluun piian kanssa porukassa pyytänyt papilta ihan jotta saako se Mikko tulla piian kanssa jotta vähän hallitsee sen sitä - vimmaa niin sitten kun on kirkosta lähteneet ja sitten Mikko aina nelistänyt ja laukkoillut tytöt näin ikään syrjään vain ja itse nelistänyt edellä niin pappi on sanonut jotta nyt Mikko Karvinen saa jäädä kirkkoon niin pitkäksi aikaa kunne kaikki muut on kirkossa poissa kirkosta pois ja Mikko on sitten kun on laskenut lopulta niin sitten on niin nelistänyt jotta papin - keppi on sutskahtanut sen Mikon kengän varteen kun leveä - vartiset kengät ollut ja se on kimmonnut sinne tuon mikäs se nyt asuikaan siinä kirkon likimmässä talossa sen talon pellolle se keppi huiskahtanut ja Sanna kun näet hätääntynyt se piika sitten jonka - oli hänen valtuuteltavana se Mikko niin huutamaan ruvennut kovasti jotta tuletko paikalla Mikko hakemaan papin kepin sieltä niin niin kun se on pappi sanonut kun sinä olet semmoinen ori niin sen tähden sinun pitää jäädä tänne kirkkoon ja niin sitten oli sanonut vain niin ikään hakenut sen papin - kepin ja sanonut jotta eipä ne oriit malta milloinkaan kunnolla kulkea ja vielä papille sanonut
niin se pieni Mikko hollissa oli
niin siitä mummolasta käsin kun kun ei ollut koko pitäjässä - muualla - vallantietä kuin tuolla Hammaslahdesta meni Tohmajärvelle päin se vallantie ja kirkolla kirkolta sinne niin ei ollut majataloja koko pitäjässä muualla vain hollitupa on ollut Hammaslahdessa niin se on pitänyt talollisten laittaa aina sinne - holli istumaan jotta jos matkustajia tulee määräaika itse kustakin talosta ollut siellä mies istumassa ja vuottamassa kyytiä ja sitten kyydin teennissä hevosen kanssa niin Mikko kertoi jotta hän oli siellä istumassa hollia täältä pohjoisen Vatalasta käsin vaan en minä ei se mitään erikoisia kaskuja kertonut siellä olostaan vaikka onhan ne hyvin - monet ollut semmoisia vintiöitä vähän kyydittävilleen
no sitten täällä oli se Vartiovaara rovastina pitkät ajat
niin Vartiovaara oli kaksikymmentä kahdeksan vuotta täällä rovastina ja se olikin ensimmäinen kirkkoherra meidän - seurakunnassa silloin me päästiin Tohmajärvestä eroon sitten kun saatiin kirkkoherra
no se on se Vartiovaara niin kuin semmoisena kiivaana miehenä täällä tunnettu
niin olihan se tietysti se oli ihan ihan paljon tunnettu oli semmoinen eiköhän ne useammatkin papit lie ollut silloin vähän semmoisia vaativaisia ja ja erikoisesti tietysti Vartiovaara oli vielä kiivas
no siitä on paljon niitä sitä tarinaa Vartiovaarasta
onhan siitä se kun jos - seurakuntalaiset tietysti tuommoiset vähän kehittymättömämmätkin ukot ja mummot menneet asioitaan toimittamaan niin sillä on ollut aina keppi siinä siinä virkahuoneessa ja ja tuota sillä se on aina kopauttanut maahan ja pelotellut niitä jos ei ole oikein osanneet hyvästi toimittaa vaikka hyvinhän ne on nöyränä menneet ja pokanneet ja niianneet vaan sitten kumminkin ainahan se on - selvinnyt se asia kun mitä on toimittaneet vaan ensin onhan se hyvin kivehtinyt niille ja sanonut jotta mene pellolle siitä kun et sinä sen paremmin osaa toimittaa vaan sitten saarnamiehenähän se oli hirveän hyvä se oli - niin harvinainen saarnaaja jotta jotta tuota kaikki vaikka se ketä toruikin ja nuhtelikin kesken saarnassakin ihan suoranaisesti jotakuta henkilöä osasi saattoi ihan osoittaa saarnatessaan jotta sinä siellä viinan keittäjä ja ja sinä siellä joka makaat jos näki torkkujan niin ei ne siihen silti - työlästyneet sitä järin enemmän menivät vain uudestaan kirkkoon ja siihen aikaan olikin hyvin hyvin paljon ihmiset kävi enemmän kirkossa liekö se ollut kun ei ollut radioita joista kuunnella ja vai liekö ihmiset ollut hartaampiakin ne kävi paljon enemmän jalan ihan ihan tuolta Uskalin ja Oskolan perukoiltakin kulkivat jalkaisin vaikka sieltä on parikymmentä kilometriä niin ne aina lauantaina lähtivät ja välillä - eväsnyytit oli mukana ja olivat yötäkin välillä ja sitten minä kuulin täällä meidänkin kylässä ihan vanhojen ukkojen sanovan jotta jäin paljon vaille kun ei rovasti saarnannut sillä oli niin syvälliset ja hyvät ne saarnat ja sitten se oli niin hirveän hyvä - messuääni sillä jotta kun meillä oli hyvä kanttorikin kyllä oikein komeaääninen se Ikonen koko ajan oli silloin kun Vartiovaarakin ja samana vuonna kuolivatkin sitten ja kyllähän se Vartiovaara niin hyvä musiikkimies niin tykkäsi siitä kanttorista kun ei ollut ei ollut mitään no sitten loppuaikana oli jo urkuharmoni sen Ikosen aikaan ja rovastin aikaan vähä aikaa vaan ei muuta soittopeliä ollut kirkossa niin sitten ne kun Ikonen siellä istui lukkarin lehterillä ja virren aloitti ja se niin komealla äänellään lauloi edellä jotta kyllä väkisin pysyi kansa mukana niin niin tämä Vartiovaara kun oli siellä sakastissa niin kuului kun se siellä säesteli sitten niin kuin kyllä se aina kävi niin kuului kauniilta se säestys siellä ei se laulanut samaa nuottia vaan se lauloi eri nuotteja vaan ne se oli niin kaunista -- säestystä siellä jotta ja vaikka mitä olisi laulanut niin kyllä sillä oli kaunis ääni minä minulla on semmoinen kirja jossa on johon on kuvattu tämä - Vartiovaaran suku yhteinen valokuva koko suvusta ja siinä sanotaan - niiden kuuluvan Sibeliuksen sukuun vaan ei se tuo itse Vartiovaara kuulunut se ruustinna Salome Kolliander omaa sukuansa se oli tuolta Valkealan kartanon tyttöjä hän oli sen Sibeliuksen sukulainen vaan vaan kyllä minusta oli rovastilla niin hyvä ääni jotta olisi voinut kuulua yhtä hyvin Sibeliuksen sukuun ˀyhtä hyvin 'Sib§eliuksen 'suk̆kuun.
nyt olisi hauska niitä saada niitä niitä tarinoita joita täällä on kerrottu siitä Vartiovaarasta eikös sillä - Taunolla ollut ja isällä
no olihan sillä Taunolla semmoinenkin tapaus kuin meni kerran sinne sinne kansliaan niin niin tuota asialleen niin ukko rovasti tullut sieltä ja ollut vaatteitaan muuttamassa päälleen ja kesken ollut vaan tullut siihen kansliaan eikä se milloinkaan minun isälleni eikä meidän perheelle milloinkaan sattunut suuttumaan minä esimerkiksi häntä olin hoitamassakin - sairaana ollessa kuolintaudissa ei kertaakaan suuttunut vaan silloin kun Tauno oli mennyt silloin se oli vielä terve ja se oli hakenut yhteen seurakuntaan pois täältä Kiihtelysvaaralta ja sitten se Tauno oli kysynyt minnekäs se on rovasti lähdössä kun pyhävaatteita päälleen panee niin oli sanonut lähden saarnaamaan vaaliin ja saarnaankin kaikki äänet itselleni ja niin oli sitten mennyt sinne ja saarnannut ja saanut kaikki äänet vaan se oli - keisaripitäjä ja siihen määräsivätkin sieltä korkeammasta paikasta jonkun vanhemman papin ja ei me saatiin rovasti pitää - kuolemaansa asti ja kyllä me siitä tykättiinkin vaikka se oli niin kiivas kyllä se oli ihan Suomen kuuluisimpia pappiloita
ai siellä Utrassa ennen tehtiin puteleja
niin nehän puhalsi putelia ja purkkia ja - ikkunalasiakin ne puhalsi suulla semmoisiin torviin minä en Utrassa ole nähnyt sitä puhallusta vaan kerran kun kävin Lahdessa niin siellä vielä silloin puhaltamalla tekivät kanssa lasia niin siellä minä näin miten ne teki vaan Utrassahan se en minä tiedä miten pitkään se mahtoi ollakaan se lasitehdas ja kansa sanoi sitä - puteliruukiksi niin siellä kävi täältä meidän kylästäkin pari miestä työssä ja ja sitten tuota kun täällä Heinävaaraan hommattiin kansakoulua ja lopulta kunta myönsi sitten tänne sen koulun vaan ei ollut taloa eikä ollut tuota sitten vuokra taloon tuli tuohon Koljoseen naapuriin se koulu vaan ei ollut harmonia sitten rupesivat iltamilla hommaamaan harmonia tähän kouluun minä olin kyllä silloin lapsi vaan muistan kun näytelmäkappalettakin esittivät niin nämä talojen isännät oli ja kun ei naisväkeä ollut joka olisi ruvennut siihen kappaleeseen niin isännät esittivät semmoisen kappaleen jonka nimi oli Omituisia sairaita niin minun isä esitti tohtorin osaa ja nuo naapurin isännät potilaita oli - naurutauti yhdessä ja muutamassa oli haukotustauti ja muutamassa nikotustauti ja sitten kun ne iltamat hyvin ne osasikin esittää sen ja sitten - pidettiin arpajaisetkin sen ei saatu vielä niillä iltamilla niin hyvästi rahaa niin sitten pantiin arpajaiset toimeksi ja ne siellä lasi puteliruukilla kävivät miehet sanoivat jotta nyt hommatkaa hyviä arpajaisvoittoja ja puhvettiin hommatkaa paakelssia kun lasifapriikin herroja tulee jotta pitää sitä olla parempaakin puhvetissa ei vain rinkeliä kaksikoloista rinkeliä ja sitten me yhden rengin mukana kutsuttiin kun ei kulkenut mitään muuta kuin - hevosmiehiä niin se toi tuonne suuren Vänskän puotiin meni hakemaan ruokatarpeita - tai - noita - kaupantarpeita kaupungista niin me tässä seisotettiin ja pyydettiin toisiko hän paakelssia meille siihen arpajaisiin ja se otti tuodakseen ja eihän mitään niin tullessaan oli syödä napostellut ne paakelssit ja sitten me sanottiin sille rengille jotta voi ihme minkä teit kun me olisi fapriikin herroille putelifapriikin herroille varattu niitä hienompia leivoksia niin eikö sinulla nyt ole ilkeä niin sanoi se renki vain jotta - mikä se on se ilkeä jotta ei tiennyt ehkä ei poloinen mikä on ilkeä ja niin meidän piti vain sitten fapriikin herroillekin tarjota mitä meillä oli liekö häntä nyt vehnästä ollutkaan ja vanhat emännät oli puhvetissa silloin vaan oli ne mukavat ne arpajaiset silti me saatiin aika paljon rahaa
niin sitä oli silloin sinun pienenä ollessa sellaista tautia että hipiä keltaiseksi tuli
niin - keltatautia oli ja minä sairastuin siihen viisivuotisena se oli talvi ja sitten ne neuvoivat semmoista - hoitotapaa jotta pitää katsoa - tervapyttyyn ja sitten ne nosti sen tervapytyn uunille ja sinne pienen jakun minulle ja siihen piti katsoa vain ja ensin se tuntui hyvin lystiltäkin kun kuvaimensa näki siitä vaan väleenhän siihen kyllästyi ja en minä ennättänyt monena päivänä siihen katsoa kun meille sattui semmoinen tapaus jotta navetta syttyi yöllä tuleen - talvisena tammikuun yönä ja ja siitä syttyi asuinkartanokin ja me jouduttiin yöllä juoksemaan tuonne naapuriin kaikki paloi ihan ja minä olin sitten hyvilläni jotta kunhan tervapyttykin paloi jotta en tarvitse siihen katsoa enää vaan sitten kun tuolla Piippolassa asuttiin niin sitten siellä joku neuvoi jotta pitää ampua - keltasirkkunen ja paistaa sen lihat syötäväksi niin sillä paranee sitten tuli vakinaisesta väestä yksi Simo Turunen ja se oli hyvin hyvin tarkka ampuja ja se heti sai ammutuksi keltasirkkusen ja äiti paistoi sen niin voissa jotta se oli niin rasvaista ja minä Piippolan kolpilla sen pistelin suuhun ja sitten minä paranin vaan enhän minä kaiketi sillä parantunut koska nykyään ei anneta keltatautiselle mitään rasvaa
no sitä oli ennen noita rokkoja kovasti täällä
niin olihan niitä onhan noita rokkoja - nykyäänkin lapsissa monenlaisia vaan olihan sitä silloinkin vesirokkoa ja tuhkarokkoa ja kun kuulivat jotta on samalla kylällä tuhkarokko liikkeessä tai mikä semmoinen niitä pienempiä rokkoja niin niin heti kävivät katajia metsästä ja niin paksun savun laskivat huoneeseen katajoittelivat jotta siitä ei puutu en minä muuta tiennyt sitä - rokonhoitotapaa
sitä katajaa ennen käytettiin paljon
niin sitä usein - katajoiteltiin huoneita ja astioiden pesussahan sitä katajavettä ainakin käytettiin kun nuo - maitopytyt ja nuo rainnat pestiin niin niin ne ainakin katajoiteltiin sillä tavalla jotta isossa padassa oli - katajavettä kiehumassa ja sitten kun ne pestiin karaksella ensin niin hiekan kanssa sitten ne vielä pantiin katajoitumaan siihen muuripadan tai muun suuren padan päälle siihen kuumaan höyryyn
ja - siinä ei maito
ei maito sitten pilaantunut ennen kuin oikealla aikaa sitten kun ne haettiin kellarista piimimään sitten piimihän ne
sitä ennen täällä piimitettiin kodissa maitoa
kodissahan se maito kun ensin lypsettiin niin sitten ne - siilattiin pyttyihin ja sitten meilläkin oli tuolla pellon keskellä kellari niin ne kannettiin pytyt sitten sinne jäähtymään yhdeksi yön seuduksi aivan ja seuraavana aamuna vasta siellä kylmässä jo nousi niihin kerma oikein hyväksi ja sitten ne tuotiin tupaan oli oikein semmoiset erikoiset korkeammat pöydät ja sitten siihen ne riviin asetettiin semmoiset kapeat pöydät ja vielä oli sitten päreestä tehdyt ritilot niiden pyttyjen päällä jotta ei pöly mene niihin ja ja ritilän päälle vielä toinen kerros pantiin pyttyjä ja taas ritilo siihen niin jotta niitä miten paljon oli aina ja sitten kun ne oli hyväksi piimineet niin sitten kapustalla kuorittiin se päälliseksi sanoi vielä vanhat ihmiset sitä kermaa retaksi ja päälliseksi ja se kuorittiin kapustalla sitten kirnuun ja sitten kirnuttiin mäntäkirnulla ja sitten kun se oli hyväksi kirnuuntunut niin taas kapusta pantiin veteen ja nostettiin kapustalla voi soikkoon ne oli erikoiset soikot ihan semmoiset soikeat joissa sitten suolattiin ja tillusteltiin suolavesi pois ja tehtiin pantiin semmoiseen palaan tai johonkin hinkkiin siitä sitten
käytettiinkös sitä piimää joka tuli siitä pytystä
käytettiin sehän se oli olikin hyvää se kirnupiimä toisinaan otettiin ennen veden panemistakin siitä kirnusta semmoista ihan vedetöntä kirnupiimää niin se siitä tehtiin piimävelliä se oli oikein hyvää ja mitä sakeampana raatsi panna niin sen kokkelinkin sekaan niin kyllä se oli sitten hyvää se piimä
eikö sitä uunissa
kokkelit piimitettiin uunissa sitten ne kun - oli kerma kuorittu niistä pytyistä niin sitten ne semmoisella - puuveitsi oli - veitsen muotoiseksi semmoisesta liistosta vuoltu sillä sitten neliöksi halottiin se kokkeli jotta niistä sitten hyvästi hera pääsi ja sitten pantiin uuniin oli semmoiset oikein - pyttylaudat jotka pantiin jotta ei tarvinnut arinan päälle ja sillä laudalla oli helppo niitä vedellä panna uunin sisään ja ja ottaa pois pyttyjä - puupytyt kun oli heroittumaan pantiin sinne lämpimään uuniin ja sitten hera kaadeltiin pois sitä ei käytetty ihmisille ei kun eläimille ja siihen herattoman kokkelin sekaan sitten sitä - kirnupiimää mitä vähemmän oli vettä niin se tuli hyvin hyvin hyvää
mikäs se kivitauti oli
no eiköhän se lie ollut - rakkokatarria vai mitä - munuaiskiveä hän lie ollut kun - munuaiskivetkö he lie ollut silloin kun on pitänyt usein virtsata ja on ollut tuskallista niin eihän ne ole arvannut tohtoriin mennä niin kuin nykyään ne hoitaa sen siellä tohtorit niin ne ihan yleisesti haastoivat jotta pitää käydä kesällä hakemassa sianpuolukan lehtiä ja kuivattaa talveksi varalta ja sitä minä kuulin kun teenä joivat sitten meidänkin tuvassa kun asui yksi perhe niin niillä oli se mies oli sanoi jotta hänellä on kivitauti ja sitä joi sitten vaan sitten ne muissa taudeissa en minä sitä muuta olihan niillä niitä maanlääkkeitä muissakin taudeissa vaan sitten hierominen ja kuppaaminenhan niillä oli hyvin yleistä joka vuosi vanhat ihmiset hierotti ja kuppautti itsensä ja siihen ei pystynyt kaikki ne oli - erikoiset semmoiset vanhat mummot jotka kiersivät hierojina ja niillä oli sitten ne kuppisarvet mukana niin kun ne oli hieroneet saunassa ensin sitten ne kuppasi niin jotta - toistakymmentä sarvea aina selkäänkin kerralla löi imivät sitä verta niin paljon ottivat pois ja toiset sitten vain kassuutti kinttunsa nekin saunassa sen tähden jotta tuota jalat kuului sitten kevenevän
minkäslainen se kassuuttaminen oli
no sen niin kun oli vähän isompi se - kassuuveitsi vähän leveämpi teräinen niin ne sitä on pitänyt vain oikein kuumaksi kylvettää itsensä ja sitten seistä vain portailla tai missä jotta se - kassaajamummo on saanut tokittaa sitten pitkin pohkeita niitä haavoja ei sitä poikki pohkeen ole osannut lyödä kun ne sitten jotta ei suonet mene poikki niin sitten siitä vain on valunut sitä verta hirveästi ja sillä vielä sillä kassuuveitsen hamaralla on aina valeltu siitä pyyhitty pois sitä liikaa verta ja semmoista vain oli se kassaaminen enkä minä tiedä sitten ei ne tainnut niitä -- kassuuveitsiään pestä eikä olla vain eihän tuosta tullut mitään myrkytystä kun se veri tuli niin voimakkaasti pois
no minkäslaiseen tautiin sitä kuppuuta käytettiin
no ne vain sanoivat jotta kun väsyttää niin niin ne pahat veret pitää pois kupata hieronnan päälle jotta kun vielä hieroessa särkyy veret niin sitten pitää se kupata sieltä pois vaan sitten oli oli joka kylässä joku mieshenkilö joka suonta löi siihen suonenlyöntiin ei naisväki ollenkaan uskaltanut ruveta niin minä näin kun meidänkin lampuodin ukot lyöttivät suonta joka talvi nekin niin sen ottivat piakan nurkasta ja tai leipilapion ja sitten kun piti seisaallaan sen miehen olla josta suonta löivät niin se hyvin tiukasti puristi sitä vartta leipilapion vartta ja siinä se seisoi ja sitten se ukko joka oli se suonenlyöjä niin se asetti siihen tähän kyynärpään taipeeseen sen sen se - suonirauta oli semmoinen se vieterillä napsahti ja kun se sitten tuohon suoneen pitkimmäiseenhän se senkin napsautti jotta ei poikki suoni mene niin se valtimon ei kun laskimohan se mahtoi ei suinkaan ne valtimon verta olisi raatsinut laskea niin kun se napsahti siihen niin se veri oikein hyvin korkealle nousi ja sieltä vuoti sitten vasta alas niin ne astian asetti sitten sinne lattialle johonka se sitten tulla lorisi sieltä se veri no sekin oli minä näin kun sillä ukolla oli semmoisessa säilössä se rauta kun tuli jotta vanhasta rukkasen selkämästä oli nahasta tehnyt sen kotelon jossa sitä säilytti kuljettaessaan ja enkä minä nähnyt jotta se me aina juostiin katsomaan tupaan kun ne lampuodin ukot lyötti suonta niin niin ei se pessyt sitäkään millään
minkäs niminen mies se oli
jokako löi sitä suonta Kusti Vänskä Kusti Vänskä oli se tuolla asui mökillä tuolla tuon Marjovaaran takana
no - täällähän on sitten ollut sellainen noita oikein semmoisia kylän kuppareita
oli sen Kusti Vänskän veljen vaimo oli Maria Vänskä ja oli niitä monta muutakin ja toisistakin kylistä kävi niitä ne aina niitä kutsui kun milloin tuntui jotta nyt sietäisi puhdistaa verta vaihtaa
no se pantiin sauna lämmitä ja
niin sauna ihan päivällä sitä varten piti lämmittää toisinaan sitten aina kylpivätkin ensin ja sitten ne siellä ensin hieroivat ja sitten kuppasivat minäkin näin kun muuan mummo sieltä loismummo niin oli kupattavana niin sanoi jotta toistakymmentä sarvea selkään imi ja siitä niin paljon ja väleenhän ne kuppaushaavat parani eihän noista minä ole kuullut tullut milloinkaan tulleen myrkytyksiä
no sitä - sitä kestitystä pidettiin siellä saunassa
niin sinne vietiin kahvia ja vehnästä koeteltiin tai rinkeliä varata silloin koettelivat jokainen kahvia viedä useampaan siellä kuumassa vaikeahan se olisi ollut muuten ne olivat siellä nekin kupparit muuten alasti vain esiliina oli edessä kun kun tuota tietysti jotta ei ollut niin soljakka soljakka ne polvet kun siinä piti niitä tavaroitakin pitää niin esiliina vain oli edessä eikä mitään muuta
no onkos täällä sellaisia ollut jotka ovat saaneet tuon veren seisahtumaan
en minä tuntenut enkä yhdesti kuulin jotta tuolla Koverossako vai Keskijärvellä oli yksi mies ollut joka oli sanonut kun oli vieneet sanan jotta tuolla toisessa kylässä aivan on tullut semmoinen tapaus jotta hirveästi iso haava mikä ihan lie valtimo katkennut niin ne oli sille ukolle vieneet sanaa jotta kun nyt on siellä semmoinen tapaus tullut niin se oli sanonut nyt se kyllä seisahtuu ja niin kertovat jotta se on seisahtunut en minä tiedä sitäkään millä tavalla se on tottahan se on taikaa tehnyt jotakin vaan eihän se sen tähden olisi seisahtunut
ai lapsissa oli ennen hyvin paljon riisiä
niin tietysti se oli se lasten ruokkiminen niin vähän niin ne ei saanut tietysti sitä vitamiinia niin niihin tuli aina se riisi maha vatsa oli aina huonossa kunnossa ja sitten toisilta vääntyi jalat ja toisilta pää kasvoi isommaksi tavallista isommaksi niin sitten ne siihen pään kasvamiseen niin ne ottivat jos mistä - löysivät kesällä maasta riiden pöpön niin sanoivat lapsillekin jos näette vain riidenpöpön niin tuokaa heti niin sitten ne panivat sen elävänä viinaputeliin ja siinä kun se suli niin sillä voitelivat sitä riisistä päätä sitten ja sitten ne sanoi jotta jos on riisi niin se nousee rakkulalle hirveästi ja sitten siitä vuotaa vettä ja sillä paranee se riisi sillä tavalla ne ja sitten toiset hoitihan ne riisi taudissa lapsia tekivät semmoista vettä johon kokosivat kaikenmoisia kasveja pujoa ja malia - malikasvia ja sitten mitähän ne lie tuolta suoltakin ja petäjän - kerkkiä ja sitten suolaa panivat ja siinä vedessä istuttivat ihan kaulaansa myöten sanoivat se se on hyvää
kukas se täällä ennen tuota tuota rokkoa pani tai mitenkäs ne sanoi sitä kun ne
lukkarihan se eihän sitä ollut tohtoreita eikä sairaanhoitajia tuo pitäjän seurakunnan lukkari kävi ainakin ja silloin se kun se kiersi niin se vielä tässä meidän pihassa oli - meidän kotiin niin perehtynyt jotta ainakin piti rokotuksen joka kesä tässä ja ne toivat ihan hyvin pitkiltä matkoilta lapsiaan tähän kun se ilmoitti kirkossa vain sen rokotuksen niin tuoltakin Tervasuosta kun ei älynneet jotta olisihan sitä hevosellakin päässyt vaan eikö lie ajokärryjä ollut niin kantoivat semmoisissa kannikkeissa lapsiaan jotta oli semmoisen lakanan tapaisen panneet olkapäälleen ja ja siitä se lapsi lapsi siinä istui sitten siinä pohjukassa ja ne oli semmoiset rääkyjäiset joka kesä meillä jotta ne kauheasti itki kun ne pelkäsi sitä rokotusta ja se oli semmoista se rokotus nyt eri tavallahan ne panee niin sillä oli kuin pikkuinen tuo kynä kynänterä se sennäköinen oli se rokkoveitsi ne sanoivat - rokkoveitseksi sitä niin kasteli semmoisessa aineessa sitä ja terävä pikkuinen ihan kuin tuo mustekynän terä niin niin sillä se sitten käsivarteen teki kuusi haavaa ja sitten se kasteli siinä aineessa ja sitä vielä pani siihen ja sitten paineli sillä terällä - niitä haavoja ja hyvinhän ne nousivat joka lapsen vielähän se kävi tarkastamassa sitten ja jos ei ollut noussut sillä rokotuksella niin sitten pani uudestaan niille vaan kaikillehan ne oli noussut ne oli semmoiset martsukat ne rokkohaavat sitten
martsukat
niin semmoiset ihan noussut vaaleat pallerot siihen silloin se oli hyvästi noussut eikä saanut kylvettää silloin lapsia oikein niin niin se kielsi lukkari jotta ei saa kylvettää nyt ennen kuin paranevat
no vietiinkö nuo pienet lapset heti synnyttyä kylpyyn saunaan
veihän ne kun saunassahan ne kun syntyikin niin siellähän ne niitä jo viikkokauden pitivät ja pesivät ja sitten sen perästä joka päivähän ne melkein lämmitti vähän jotta saivat siellä lapsen pestä ja en minä tiennyt kylvittekö kylvettikö ne niitä vastalla vaan mahtoi ne vähän ropsia vastallakin
no siinähän se oli eikös niillä ollut semmoinen hipiän puhtiainen tai mikäs se oli
niin sanoivat vaikka sekin eihän se ole se sitten sanoivat jäljestäpäin jotta eihän se ole luonnollista ole se hipiän puhtiainen vaan se tulee liiasta kuumuudesta eikös se tuo lie siitä kylvetyksestä tullut ei kaikki lapset saaneet vaan toiset saivat semmoisen hienon punaisen syherön pintaansa kasvoissakin oli sitä hienoa syheröä semmoista nousi niin sitä luulivat jotta se on hipiän puhtiainen
no kuinkas ne sitä paranteli
en minä sitä tiennyt itsestäänhän se taisi parata se
ai niin ne lehmän nännien parantaminen
niin kun kuumilla säillä ja varsinkin jos oli savuksia pitivät niin äiti sanoi jotta ne siitä savuksen tuhkasta saavat vetimiinsä tissiksihän niitä silloin sanottiin saivat semmoisia - rokahtamia ja ihan haavoja sitten tuli niin ne potki lehmät ja niitä oli vaikea lypsää eikähän sitä olisi raatsinut kun vetämällä lypsettiin vielä jotta ei puristamalla niin tietysti se siihen haavaan koski niin meidän äiti sanoi jotta hän on kuullut jotta se paranee ja keittikin sitä voidetta kuusen pihkaa käytiin metsästä ja sitten sitten tuota kermaa siihen pantiin ja ja vähän voitakin ja ja tervaa ja sen keitti sitten semmoisen - läkkiloutan kannessa ja se kun jäähtyi niin ei se hyvin kovaksi tullut kun sillä oli sitä rasvaa sillä kun voidettiin niin hyvin väleen parani ne vetimet
täällä oli ennen niitä savuksia teilläkin tehtiin
ainakin pidettiin savukset ihan ainakin ja joka talossa ne kun tuli tuolta -- etäältä tuolta metsistä kun ne väljän metsillä kävi lehmät aina päivät eihän niitä aitauksissa yösyötössä käytettiin aina aitauksessa niin ne oli niin täynnä kärpäsiä kun tulivat jotta ne eihän niitä olisi saanut lypsää millään vaan savukset tehtiin jo vuottamaan kun arveltiin nyt ne alkaa tulla sieltä niin niin semmoiset pöllyt kaksin savuksin ja niistä oikein lehmät tappeli niistä savuksista ne töykkilöivät pois toisiaan jotta pääsivät lähemmäksi ja siinä oli hyvin rauhallinen lypsää tietysti saattoihan se maitoon vaikuttaa vähän savun hajua vaan eipä siitä välitetty kunhan sai lypsää ja siinä makasivat sitten ja lepäsivät ennen kuin yösyöttöön lähdettiin ajamaan
niin yöpeltoonko ne pantiin yösyöttöön
ei ne oli erikoiset aitaukset lähempänä kotia vain tuossa meilläkin on tuossa pellon alla se - yösyöttöaitaukseksi sanottiin niin ja hevosia siellä pidettiin vaan lehmät ainakin joka aamu ajettiin joko kankaan puoleen tai vaaran puoleen ihan niin aukealle alueelle jotta olisi päässeet tuollakin kankaalta päin niin kaupunkiin asti ihan kaksikymmentä viisi kilometriä ja ne käveli joka päivä niin kymmeniä kilometrejä ihan toisinaan tulivat ja toiset lehmät tuli hyvästi itse kotiin vaan toisia piti hakea niin jotta toisinaan löysi ne aina -- iltasilla tuolta ihan lähemmäs kymmentä kilometriä olivat menneet ja kun oli laiskoja lehmiä ei - ei olleet hyviä kotiin tulijoita ja sitten jos ei ollut kaikilla kelloja kaulassa niin ei ne tienneet seurata aivan niin tarkkaan sitä karjaa - parhaalla kotiintulijalla oli aina kuuluisin kello sitten ne seurasi ja ja tulivat ja sitten kodissa haude oli vuottamassa niin ne mielellään tulivat ammuivat jo tullessaan kun vain haude oli jo karjopihassa vuottamassa sittenhän niitä sai lypsää haude ja savukset nehän ne oli lehmille
no paimenessa sitä ei oltu siellä
ei täällä oltu muuta kuin ensimmäisinä päivinä jotta eivät puske toisiaan niin kun kovasti puskusilla nujusivat niin sitä vähän vahdittiin vaan ei täällä tarvinnut eikä täällä siihen aikaan ei kuultu petojenkaan liikkumista missä on ollut paljon petoja niissähän ne on kuuluu kulkeneet ihan pitkät päivät koko kesän paimen mukana paimen torven kanssa sen tuohitorven kanssa
no kasteltiinko täällä kun mentiin karjaan ensimmäisen kerran
kastelivat tultua vahtivat ja ropsaisivat vettä vaan ei ne enää siihen uskoneet erikoisesti silloin onhan se ollut semmoinen taikausko kuuluu
emäntäkö se kasteltiin vai
ei kun se paimen paimen kuka oli paimenessa sitä vahtivat jotta viskovat
no täällä ennen keväistä poi'itettiin lehmät parhaastaan
niin - kevättalvella kun ei ollut siihen aikaan niin hyviä heiniä talvella syöttää ei pellossa kasvatettu heinää ne oli viljalla niin sitten oli sitä huonompaa heinää vain ja olkeakin piti syöttää ja silppua niin sitten ne poi'ittivat sen tähden vasta keväällä jotta ne ei kerinnyt ehtyä siitä